आथी आपले सोणी पाणी पियांक, तेथून काईयाय डावरुंग, पाणी शिपडून मारुंग आनी तेह तितुल्यानत <hesitation> वारो सोडून आवाज करतात वांगड्या वांगडा संवाद सादोवंग।